أفضل السفر بالسيارة، أحب الشعور بالحرية، و أقدر أوقف في أي مكان و أستمتع بالمناظر لما أكون مسافرة مع صديقاتي. نقدر نتحدث و نغني و نستمتع بالرحلة بنوع السفر بالقطار مريح. لكن أحيانا أفضل أن أكون في السيارة عشان أتحكم في الوقت والمكان.